भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा देखो जेन बालो खेल हय। इसका अनुभव लाखों लोग करते हैं। खासकर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के दौरान इसको अलावा विश्व कप, टीट्वेंटी वनडे क्रिकेट में भी देखो जातो हय। फुटबॉल, फुटबॉल भारत में कच्हू हिसन में जैसे कि पश्चिम बंगल गोवा और केरल में। काफी लोग प्रिय हैं। पीएसएल और ए लीग गेसो टूर्नामेंट में फुटबॉल को और बढ़ावा दियो जात है। भारत में हॉकी का लंबा इतिहास रहेगा। और यह खेल अभी भी बहुत देखो जाते हैं। विशेष रूप से जब भारतीय टीम ओलंपिक या विश्व कप जैसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खेलती है।